Yo bwanya atə kəra za’a mwalari, njo fari bikəda tləmər mwalari ɗa aku nya həba ama ya shilna kər far inga njo zoa mwalari atə mbəta atə mbwanda na biti na changə o da mənakeu atə mbəta ngə njo zoa nyi ualualəu nɗa parang njo kwatsi ya gwadagəu manja kwatsiya, njo <hesitation> kuɓiya mənakəu njo kubiya mənakəu kera da kurəpu, ma para shili kərəməu, njo tləkati chinkafa mwalari kuma pampaməu mwalari vuy ɗa, mwalari fiwakə ɗa macha mwalan vuya njo tləkatii nyi kadəu, njo nɗa mərəya nyi tsəu kadəu macha muvalan fwakə kuma njo tləkatə nyi a kala bijji tanyi ama ma njo nda tla nyi atə bijir fwakəu mwalari manja <noise> tləkati nyi njo ma. a tsa win da parang njo zoa ɓiya ana gələ’u macha ma nja zoabiya ana gələu njo uya <hesitation> kubu ibi njo gwa pəndzi nyi ama macha wi nə ibi vua da njo gwa njo gwa pəndzinyi tsəptsəp tsəp tsəpəu ko laa ja mwalari nda o ha o da kyakya rəu, o nda da o mba kər ma cha mbati kərəu, cho ghəya biyandə lusə nga, abiya tə kər nga, atsəu njo i njo gwa trabiya kw awa ngam mya? Kəra cha nnda biya nda vanyi sə ɗa wi pətsədəu. A kwa dəza maka gwa təra kwa o pənɗa ɗzaɗəu to ya nachanga o nɗa pəu va-va aku mwalari nɗa, nachangəo daka mwalari nɗa bitir mwalari to manja mmacha pəu biti əngə ja skanga njo ngyani sə nyi macha jigwala ɓəlatə ɗa kwa, ko gwa ko gwa tlabiya labiya tlabiya na sar macha kwa nau kə təsiya tsəu, ko təsiya təsiya təsiya, ma ɗaɗa ja sakanga, macha nə fwakə cha, ma par kaɗə tsənda dzə ngə ko la’a ja kə biyati o gɓəya ɗa ja ghəbaa ma o na, macha nəɓiya nə ja ko laa nyi ja a dati ghəba’a pa ko gwa ja ko gwa tlabiyu ko tla na tlaku ko tsanyi ja nɗa aɗa ko i o pənɗa ɗzaɗə siya hwi wa ko piya nyi tssəp tsəp tsep tsəp tsepəu a limgha maka pura tsəp tsəp tsəp nga maka wuramdə ana tla, ko nda hya’ati ja sakanga, ko siya səu, nda parang a hu’i tanyi njo dəga ama əsakamol a fyara tinji, njo uya buhu shiminti aɗawa buhu taki, aɗawa buhu shiga, njo mɓəti ɗlərəməu, ma nja gwa ja njo siya njo tsəmti sənga mwalam ɓdati ja, njbuti dumu, njo uya gang aɗawa njo uya <hesitation> ɗurom njo fiyati njo ɗəgə ja chichup chi chip chuchipəu bitir bitir mwwalari nɗa o siya hwatsə hwatsə hwatsə atə atə sənɗa nja siya dlər əm nda ma nja dəgənɗa, njo tsəkəti, njo piɓiya, manja piɓiya njo pəu buhu kər ba trani sho ki. Macha tsəu tayi. idakə kwa, njo ki danyi pəchi o udə ulabuja dzadəu, njo pəu bulni ja njo fiya njo fiya nyi a mwalari do suwa wa kala biki nda ka irəjasakaga ko tatsi ko mərə tlərə ni ama kafin ko pəu mwalario təm ko bwanyi kəl ka ki ɗəgənda, ma cha a ka mai ni akyo ɓəra iyang wa ko uya ulərdu ngha ko ɗəgənda kwa, na changə ndzur, ko ɗəgənda aku ndzuru ko nau ɗəgənɗa nyi katla’u, ko nau hya’ati tsəu ko tsafə ndanyi hwafu maka tsafə nda nyi hwafu ko fa’a biya aku təm, ko injanda, macha təta poi poi poi poi u maka tsatə nda na kə hyaati ja ko fa’aɓiya nyi ko ulanɗa nyi, ɗaɗi mako kina ula nyi ako ula nyi atə pəchi wan gam maka ula nyi atv pəchi, akwa nɗa ɗa maka ɗəgo o bəla tətatsə tətatsəu ama maka wan da nyi ati ki dawva baɗa ka nda daga, a do bəbələ wa maka mai ni kyo bəra iyang ma’a aɗo ki bəbəla wa manja dəgenda nghə ja ko shili ni ndanda nda aka tsafə nda nyi nda wa maka dəgənda nyi ko laa nyi ja pam pam lya nda nda pa’a ka tsafə nda myi da katlalu cha tsu’a sinyi nda ko laa pərtə teleu ama nda nda nda ka tsa fə nda nyi, ka ula nda nyi da kidawa nda, ka ki dəgənda aku bəra iyang adawa aku ndzur nda, ko laa nyi ghəbaa to məno shili ja ənda njo bwa mwalomi ngə ng ngə pərtə telə nga nachaga ko nau bgu nyi ko nau ushi tinyi aka dəta ko nau ushi tinyi aka dəta ko nau bagu nyi tsəu. Ko nau fəu oada yidə yidə kwa, ko ushi tiny ko banghə nya aka janguli aka janguli manja bwa ngə pa’a da ngə pərtə pa’a nja tsafənɗa hwafə nga, maka dəhətə təm ngha, atə hu’u ko gəwu biti kwa, maka gəwu biti kwa ja ko ɗəmə ɓiya səko tatsi ənda, o nji hi ko dəməɓiya sə kwa, kii yayar wu da kwa ko dəməɓiya maka ɗəməbiya ja ko shishir biya həi kwa atsəu həi da kw awa mala peu ja go tvm ma ɓita təfa ko pəu go təm nda ma’a bwa, adati kulebə ko hətə oada yida yilda nda həbiya ko haduya məlk oada yidə yidə ndo həbiya katlau kur kwa, shilum murudə kuru ma’a həbiya shi’u ni muvvudəvur ko ushiti, ko pəu wunə nghə ga nəmu ako i o ɓiya gagadə wa, ngam ma wuna ɓiya gagaɗa kər ko ngati ada məsəda kə wa ama nəm tamyi ko fəu wi ɓiyir magi ngha ko zhang ko mətləu narchangə ja ko ngati məsədakə laurin, ko heɓiya ja ko batlətinyi ja pətek pətek pətek əu wi tə tla-tla ko fa’a ɓiya ja ko həɓiya ja, ko təkəya nyi ni nji ja nlo wuta nacha ngə ja ku njira wawa’a ja ənga njo bwa chinkafa sakanda nja nau bagunyi aaəu kuma acta na oada wa masanan ndaka win da ka <noise> tsafa nda hwafə nda ga ki dəgənda ku ənjin ka ku tsur nda nachangə na iya cha ghəbaa. Ma ko ɓwanyi tsəu ja, ngən gə tsəu ja ɓwarə <hesitation> njira wawa’a panang ngani ma nja ka dəhəti təm biti nghə tə hu’u ko dəməbiya səu ku iyacha sə inda dimi simi aku iyacha ngə tsəu ja ko nau fəu aku tə ko shishirbiya myi mənakəu atsəu həi da kw awa maka pəu ja aku təm, ko hyaati ja, ko ghəzandzi hu’u ma’a tsafə zhang ko ghəzabiya huu zəɓiyaa tsəu ko i hu’o gəda anya kiɗa cha dzək dzəkə wa ko tatsi hahir nda tsəu ko gi pəti ati kəra sər nya təm nda, məlja hu’o ɗa aɗa kida cha, hu’o da ada ati kəra cha. Atsəu do da abəra ya kar tla’u akyati kəra cha a kyo ndəla oha a bwatə wa o bwa mənakəu a kyo ndəl o ɗa mənakzu aki ti kəra cha. Maka nɗa mbədar ga, a tsətə tə biti tafərasəu ya ka ɗari a bwati ləkwabu kər ɓa’a həya ama wi nə njo bwa sakanəna pam cha əsakana, manja ɗəhəti ɓiti tə ini’u ka dɗəməbiya sənda ɗimi ɗimi aku iya cha, aɗa ko shishirwa ko hya ati ko pəu aku təm maka pəu aku təm cho tsafə zhang, ma a’ tsafə zhang ko shaɓiya,. aka shaɓiya nola ja sajanga tanda ngə ja ko həbiya hə’i kwa zən də tə ka macha wur tsafə zhang nga shinkafa mwalari o ɗa kakafu, o gi atə kəra biti, ko kafə nda ja a hə’i da kw awa, nɗa a nda siya həya dza dəu ada siya. Kər ko shishirbiya həi nda kwa nɗa, ko hyaati ja ko gəu ɓiti ko pəu biti go təm atsəu ko pəu ulwa ko pəu ma’a tsafa ko hya’ati na mwalari nda ka ɓatləɓiya iya cha nda sakan ga atsəu həi da kw awa ko pəu a go təm nda ko hya’ati ja ko hadiya o udi ya bwaja katla’u nɗa həya dzə ka nɗa o uɗiya bwa, ya o n ya ndi təm ja ko la’a chabəu aɗati ləkwabə ja sakanga va atsəu ɗo səngo gwaati njo shabiya, njo chinda tsafə zhann nda ngam ga cha <hesitation> həya dəbə kur mda aku mwa larin ɗa, atsəu do kabətə kərnyi o ɗa ɗunguləm ɗunguləm wi dəfə wa ama manja shabiya ənga wato dəbə nda aku inwalari nda o həya ɗzaɗəu maka nɗa ɓwagu ja o da ja kər zhang zhang zhang ja mwalari nghə o ɗa nachangə ja ko nau batləti sukwar ja ko nau batləti sukwar nghə ja mənakəu ko sukwar kalfi cha, ko sukwar i ɗəhəu. Ko ɓatləti, maka ɓatləti ja ko təkəbiya ja ko hyaati ja ko təkəyanyi nə mad awa ja vamya nɗə cho pəkəri atə kəra sukwarəu, vanya nda cho gwa’an ana <hesitation> shari nyi cho kwasəni ana chinkafa nda to əngə njo bwa chinkafa sakanda <hesitation> lir chinkafa ɓiyati ɗangəu vanyo ɗa nɗa njo ɓatləti njo pəu aki ɓuhu njo batləti nyi aku ənjin atsəu hə’i ɗa kw awa, atsəu hida ɗa kva wa, ngəngə nga maka wur shili ni kəl chinda, kəl pəu təmu aki ɓiti təfə təfa, o təfa, ma’a təfa wurti kər ba’a pəu mwalari nghə lawa ya o bwa atsəu vanya səda ko ɓəla mərə kwa əsəkə wa to əngə ngə ja, njo bwa chinkafa fwatu atə zoa nyi har shili ənda ko shili bagu har ənda ko kwasənya nyi əngə ngə njo chinkafa.